أفظل -اكت- كتابة قراية مؤخرا وهو الأب الغني والأب الفقير، يعجبني لأنه يفتح عيونك على طريقة التفكير في المال ،والاستثمار بشكل مختلف، أنصح أي أحد يبغى يتعلم عليه الفلوس وكيف يديرها يقراه لأنه -ب- بسيط وواضح.